Fijo maanditaare am ko haani wayde: Mi soodoya ñaamde welde e njaram mbelɗam. Mi addata galle, defe. Yimɓe fof njoondo, ñaamda haa kaara. Caggal ɗum, jeewta tawa sehilaaɓe am ine taari. Yimɓe ine pija ine njala. Ine njeewta ko ɓenni e duuɓi ɓennuɗi. Min ngayna min nduwondira. Min kesɗitina giɗli.